أفضل أن أكون فناناً مشهوراً لأن الفنان يحصل على حب كبير من الناس ومكتنة اجتماعية كبيرة لذلك <hesitation> أفضل أن يكون عندي نوع من الموهبة التي تميزني عن غيري هذا الشيء أحبه جداً وأطمح أن أحصل عليه.